Colombia pegua reta jaeko jeko jaereta ballenato jaereta oyerovia ivaire reta ballenato, kumbia iyarete retano jukurai jaereta jare jaereta omboete kandavare areteno barrankillape jae ma jaereta oyapo yave iya rete reta